che xintij ajw'i pues este ajw'i este xintij este k'i knaq' ruk' mlob' ri knaq' este este qawuaj jnum ruk' chinoj i ya taq' kchiq'ik' q'mol i qsa' chuq'ij i tek' chi este q'cha' njel wu mes xaq' are wu rwuach knaq' este qk'u ya taq' q'aj este qche'q'saj i are chi qtij chu nabéy tib'lil keple mi qtij mia mia ab'ab' ri knaq' koves qtij este este ruk' rwoch xaq qcheq'saj qtij rwoch q'i ryal i koves qkej i qb'an pxerten Qtij rik' mlob' ak' ri mlob' <hesitation> xaq'loq' ko ves xaq'loq' i koves chi quk' este ko ak' ke kasnik qtij wu mlob' i koves <hesitation> qloq' taq este qaj qtij <hesitation> xaq xaq tmul i xtya xtyan chuq'aq si kepla mia <hesitation> x- xntij este mlob' <hesitation> xaq este xqroqsaj ruk'ya' i xchol tek' chi xqtij ruk' ruk' <hesitation> ruk knaq' i xuq ke xb'an qi q'or <hesitation> qi q'or ruk' ixim <hesitation> qb'ij qb'ij chere este qi q'or chiqam komo <hesitation> qb'a este ri q'or chiqam rik' ri tzij qcheqsaj <hesitation> nab'ey este qmul ri ixim Nu nab'ej qyan wu ya' ruk' chun tek' chi qmul ri ri ixim i qyaqaj yataq' este ya ke rij ya ya kerij ri ixim ya medio cheqchi i este qnok si ya cheq' qesjelul chu q'aq' ya tek' chi este tqch'aj rech te njel wu rij te ri chun ri xqyaqaj este chpom ri ya' taq xcheqsaj i tch'aj chi i tek' chi xtk'amik este motor rech qkejelul motor i si no oj mismo xtkej po jun nuch laj molil rech telul chqam rech komo qb'an este qi q'or <hesitation> rech tqtij i chi ri q'or xyaqaj ya xyaqaj este rech ri qke'j i koves tyaqaj este <hesitation> qe jenjibre chrij i ya taq <hesitation> Kcheq'jik qtij chi jnum rik' wu qtiplil